أول ذكرى لي في الطفولة اللي هي كانت لما كنت أحتفل بعيد ميلادي الخامس، أتذكر إن عائلتي نظمت لي حفلة صغيرة -فف- في حديقة المنزل <hesitation> تفاصيلها كانت بسبب الديكور ,ولمة أصدقائي، والكعكة ،ليش أذكرها؟ <hesitation> الشعور بالحب <hesitation> والبداية ،كونها كانت البداية يعني.